मेरा हिसाब से ता सब बच्चू ते स्कूल जान्द चैन्ड चाहे उ छोटा छिन चाहे बड़ा छिन जबतक उंगी पूरी पढ़ें नी वेई तबतक जबतक ऊ मेंटली प्रेपर नि वेई तबतक उते पढ़न चैन कई बच्चा जल्दी त्यार वे जान उगु माइंड भोत अछू वे जान कई बच्चा ज़रा लेट से अच्छा वोन ता उते पढ़न ज़रूर चैन पढ़ेते मेंटली फ्रेश रन बच्चा।